Ma dirìu che d'si perché parei anche i aute persun-e ch'a sun ën po pi povere a guadagnerìu ën po dë pi e pöi dizuma che ëntan a serv pa avé tanti tanti sold, dizuma che lur a i an, cuindi a pölu fe cum a völu, ënvece i auti a fan cum a pölu perché a i la fan pa a arivé a la fin del mes